शरीर मन, आउ आत्मा ओहके एकाकार बनैना नै योग हे। योगके अर्थ जुडना हे। योग अभ्यास करना तमान तरिका हैंः सकभर भिन्हिक खाली पेट योग करना, शान्त, आउ सफा ठाउँ रुज्ना, आरामदायिक कपडा पैधना, सुरूवातमे हल्का शरीर ओहके कसरत देहना, प्रत्येक आसन धिरे धिरे करना, श्वासप्रश्वासमे ध्यान देहना। योग ओहके अपना दिनचर्या मे समावेश करलेति शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति आउ आध्यात्मिक सन्तुलन कायम रहता। योग नियमित करना बानी बैठाइ आउ जीवनशैली ओहके स्वस्थ बनाइ।